Raha za no mahazo loterie zany ohatra hoe mahazo roampolo tapitrisa ariary de ny ataoko voaloany aloa de mandeha manao fialatsasatra any amin'ny tany lavitra any miala amin'izao rotorotom-piainana isan'andro zao de refa avy any aho anh de mividy fiara amin'izay ambim-bola eo.